Amin'ny bisikileta iray dia misy ny jiro, ny kodiarany aloha sy aoriana, ny familiana, ny hisatra, ny seza, ny fanitsaka hanodinana ny kodiarana aoriana, ny chaine. Mety hisy ihany koa toerana kely natao hitondrana entana tsy dia mavesatra loatra. Natao hitsilovana làlana ny jiro ary hanajanonana azy kosa ny hisatra.